Españape jetako <noise> tembiu, jokope ñanoi <noise> jamon cocido, jaeramiñovi gaspacho <noise> jare rabo de toro, jae kua <noise> tembiureta yandepuere <noise> ñavae supe, jaeramiñovi oime oi verengena <noise> ajo cebolla, jare pepinillo, yauvi bastante salsareta jare bocadilloreta